Ñy fomba fomba fiomanany ñy ecureuils amy ñy nintsy: -Fañajariany sakafo, lafa i ro mahita hane miezaky i zay mañajary ze hitany, -Manahaky anizay koa ñy fiovany aminy ñy tavy no aminy ñy hery anañany ñy vatany, -Eo avao koa ñy fiodiñany aminy gny fampiasa gny fiezaha ambany.